Amiaroava a'anana. e'u rana a'anana gerekanai amiava 'anana e'urana va gara e'u vanuanai va mia, va guru, vaebo ebo, va roba paura, e'u veinai va guru, anianida gavadada 'anana inonoga, vanuanaka roava ana ounanai, e'u uranana ieinana a'anana daroba vaida ava vaida ounanai e'u urana vaganaroa a'a vanuanai avavaidava a'adada oauradada vavavaida karoava, da'urava va mia garau, va eno garau garau, gavanadaka nonoanana ounana vagana vanuana a'a e'u paurada a'adada vava vaida, va veakau, va aukau, vagana veinai vagum, ounanai a'a ananai a'anana isai auda eda ga'e, isai abu ebo va ebo, va gana abinaka. Va mai abunaka, va gana goneuda osidi vi karubou. Ooo niu'ka va'gai'oana va'inuria va'ania, gebana a'anana ai rabanai va'abia va'maianina, va gana gavanaka auna raunana va'abia va'maiaina vanagu kapea va'ani, vanaonao va'ani a'anana auravenia, i'inanai a'anana ia mugamugadano aniani, gavada iboudadai a'anana vakuna e'ouraroava ana ouraro, e'u'urana vaganai a'a vanuana a'anana gavada nara ege'ege goaeuda va karubou vendia, vi'kumua ve'ebo vanua a'anana iana abuna ege'ege vagagerea vogana vogana aenai ai vo mai ko ai aa abu, vanuana a'anana vo ganania, vo mai ko, i'inanai a'anana abuna kapea i'iana a'anana vo'mia vo'mia vonaedo vogana, va'mia va'mia vagana gava'gavana abunana va'gavagava, vaero va'mai rumanai va'mia a'aenanai va'ganagerea vagana e'u urada abudada, goaeuda ira'u gaga a'adada va'kauridia va'gana ana ounanai, aura roava vagana vanuanai va'mia vanuano a'anana vei'nai vo'gu'ru veana ka vo'ania ooo goaemunaka vegana. Ve veakau, ve mai a'anana, a'a veada vevemo vonagu voani a'adada. gavadada marai. E'inanai gava dada koinea ounanai da'auraroava ieinanai a nua, e'u uranai vagana vanuanai, va mia nokai gavada a'adada inonogadada aida vaiabi va'ani, va mia goae'uda osida vi karubai, vi nobo'o, nobo'da ero a'ananai, va nobo'o gava a'adina, ema a'a vanuana iana nonoa, veina inonoga gavada ibaidada inonoga ainanai aurava vagana vanuana ama gana aida'uda. aua'uda osida ma karubai karubai, naku'u'da vaida vanuanai ounanai e'u urana a'anana vagana vanuana o a'adina akaroava, gava a'adina a'anana va'ani inonogadada, itnanai a'anana gavada ibaidada vakunai ge ourarova ana ounanai, da'aurava i'inanai, aurava vagara vanuanai, inoku vamia, vanuanai anana arava ai nonobe ia i'inanai, vanuanai a'anana gavada inonoga, nim ka vo abia vo ania o gebaka robanai voabia voania vo aua Idai idai, i'inana a'anana gavada vakuna eogu ounanai aura roava va gana vanuana, ia iurameda geogu roava ana ounanaikau e'u vanua ganana e'ira'a roava, a'a aoraro roava a'a nana vaganai vanuana, gebada vaida, niuda vaida, va abi va mai'ai isa'ani, o vaguru a'aenana va mia abugana gana va gana, goae'uda vaisanida, aida'uda aua'uda vaisanda ounana a'a aurarova